വിഓലിന്സ്പ്രിന്ഗ് ഇന്സ്ത്രുമേന്ത് ഉന്ജി സ്ത്രിന്ഗ് ഭുക്ക ബോ। അദ്ദ വിബ്രതിഓന് ഉത്പതേ അദ്ദ സോഉന്ദ് ഉന്ദു മുക്കേ। ബഗലു സ്പ്രിന്ഗ് ബോ ബ്ലീദിസി ബോദി ബുക്ക ഫ് ഹോലേ। ഫിര്സ്തിഗു ബോ രുഫ്ഫ്സ് ഥേ സ്ത്രിന്ഗ് സ്ത്രിന്ഗ് വിബ്രതേ। മല്പുന്ദു ഭുക്ക നദുക അപ്പുന്ദു അബ് ആയി ബുക്ക। ഹേല്ലോ ബോദ്യ് അദ്ദ വിബ്രതിഓന് ബേഛ അന്ദു ശബ്ദ। ജസേ അപ്പുന്ദു ഫ് ഹോലേ അദ്ദ <hesitation> ശബ്ദ। വിദയി ബത്ഥിദു ഗാലി അല്പന്നു ബുദുഥു സോഉന്ദ്। സ്പസ്ത അപ്പുന്ദു ഭുക്ക ഫിന്ഗേര് പ്രേസ്സ് മല്ഥിദു। പിത്ഛ് ബദലൈസു ഭുക്ക <hesitation> ബദലിഥ്। ബേഥേ ബേഥേ തുനേ പിത്ഛ് പദന।